Magnova fandrahoana sakafo an ny fampiasana sira vaingany, <hesitation> raha amin'ny toeran'ny sira vovony satria an: sira vovony an mampiasa maro be anao an zegny vao <hesitation> mahamasina ro fa raha sira vaingana an mampiasa bitibitka fogna anao an defa masina izy, ary koa an: samihafa si tsiron'io an amle sira vaingany sy ny sira vovony.